Ha ara-dalaña moa fa teña ara-dalaña. Teña ara- dalaña satria tsisy lalaña mandrara hihiñan-keña zao fa ny olombeloña tsiiraidraiky avao koa zañy mba mahafantatry ny hoe mila manajanaja fihiñana azy. Satria zañy no hañy maro koa izy io da mety mamparary maha voañy goty sy mahavoa arety maro samihafa.